Ny fampiasan'ny mpitandry filamilaminana ny toromariky ny fomba fisava ny vata manontolo da mety ara-dalà raha toka ka anatin'ny fanaraha any lalàna. Ka ny tanjona zany amin'io fotoa io da ny fiarova ny filamina sy ny fitandrova ny fandria-pahalemana ho an'ny be sy ny maro